Le GPS ndraiky, <hesitation> i mas- <hesitation> machine karakara haben'ny telefôna igny izy fampiasaina ôhatra tegna hoe tsy mahay lalagna igny amin'igny mizaha le lalagna le tiantegna andiagnana regny, ôhatra hoe zah zao te hande Majunga ôhatra nefa zah tsy mahita lalagna amin'igny GPS igny GPS igny magnambara hoe avy eto mivily a gauche avy eto mivily a droite de magnan'izay.